Nyabhunum ka faat nyabhunum ka phirɓidow nya bi ɓhunum ka pharɛlow nyaɓhunum ka khumbhik nya nya phɛɛɗow nya fɛɛdow ka mhonni nyaɛɛɗow ka pɛɛlow nyafɛɛdow ka bhnum nyafɛɛdow ka faafaat nyafɛɛdow kafɛɛɗow nyafɛɛɗow ka khumbhuk nya faat nyafaat ka mhanni nyafaat ka peɛlow nyafaat ka ɓhunum nyafaat ka pɛɛɗow nyafaat ka phirɓiɗow nyafat ka mhonni nyafaat ka c nyafaat ka peɛlow nyafaat ka phirbidow nyafaat ka pharelow nyafaat ka <hesitation> yafaat ka khumɓhuk nya pha nya phirɓiɗow nya phirɓiɗow ka mhonni nyaphirɓiɗow ka ɓhunum nya phirɓiɗow ka. Pɛɛɗow nyaphirɓiɗow ka faat nyaphirɓiɗow ka phirɓiɗow nyaphirɓidow ka khumbhuk nya ka <hesitation> nya nyapharelow nya pharelow ka mhonni nyapharelow ka ɓhunum nyapharelow ka fɛɛɗow nyapharelow ka faat nyapharelow ka phirɓiɗow nyapharelow ka khumɓhuk nyapharelow nya phiirɓiɗow nyaphirɓiɗow ka mhenni nya phirɓiɗow ka peɛlow nyaphirɓiɗow ka faat nyaphirɓiɗow ka pharelɛw nya phirɓiɗɛw ka <hesitation> nyaphirɓiɗow ka khumɓhuk nya-khumbuk nyakhumɓhuk ka mhonni nya khumbuk ka pɛɛdow nyakhumbuk ka ɓhunum nya khumbuk ka peɛlow nyakhumbhuk ka faat nyakhumbhuk ka phirɓiɗow nya khumbhuk <hesitation> nya khumbhuk ka khumbhuk nya khumbhyk <hesitation> nya khumbhuk nya ghig mhonni khigomhonni.